וואס די נוצן פון טעקסט ביכער איז. טעקסט ביכער זענען ביכער וואס מ'נוצט אין שולע וואס זענען געמאכט צו לערנען פון. ס'האט אלע אינפערמאציע וואס מ'דארף וויסן <noise> צו קענען <hesitation> לערנען עפעס און אלע סטודענטן באקומען עס און זיי קענען ליינען פון עס.